Nabilo kukitongo itina ya kutinamatiri. Kuu kuu, na kulile kuu kuu, Bada ya kufikuhumuli wako injili shule, Yeza nijilo mwisho kwenye mwa. Mwaka semanini na moja- mwaka sabini na tano. Mwali tuwa kulile sana, mwali tuwa luku fijiji. Kwanza bila opletion sogea twizile baada ya opelesheni sogea iyatwinginjwa shule twanja kusoma na sweswe pilaela pa sweswe aliyanatwanzinje kusoma A na B shule bada ya kumala shule mwaka themanamoja basi nemwi nikazile pang'anda kwanza naile kupanda nanikala nyenzi sita nalola maisha ya kukwa agati yaipa naipiluka kung'anda kwajili ya ku- kulima baada ya kwiza pa niza nikala nakuizanalola twale namua naya nimara niza naomba winga yandipira mali kama kawaida mpaka sasa indini familia ya yana chinane yano yali pano kuku lazima upambe na mambo mingi. <noise> <noise> Baada ya kuku namatile kuku kwanze kuletana kukulani nazie kwanza kuso- kucheni ng'ombe, <noise> baada ya kuanza kucheni ng'ombe nachemeni ng'ombe kwa miaka mingi sana kwanza kanitasomile vilee opresheni sogea <noise> mwaka sabini na nne, mana mwezi wa tisa ninae operesheni sogea <noise> baada yo operesheni sogea patizu mwila ela apono yeye azazi zi ingizieni mashule <noise> koo azazi kwanza keya kati kukwiza, <noise> kutangia kutwa kushuleni zezya kukufisa kwaiyo natulonde lile antule yaa ya lipo ya viongozi nayondolela ngumang'anda wilo linana ngeyaka ya- ya kuandiki shule ati mtu angukuombi kazi ikatufuviza waombi kazi saleni nikutuimbali ongaku yativiwa akula yakuandikisha shule ndo taasisi hizi e tangia kuandika utele manji, koyatuandiki tule kwanza tuanzi kusoma baada ya kuanzi kusoma <hesitation> nituinza uwinza na na amala baada ya kwiza kumala <noise> mwaka semanini na moja, namwiza na mala nezita na njuku kuila nikala nikala mwizu naikala niza kutuala pako kwene ah ni njila mugambo, mugambo wowa Na tuwache zirumugambu kamu miezi sita, wakoe pila hela, miezi sita. Kuhiza, kuhiza alola kumala, tuwaheza atupedi vieti bitu, tuweze ituwa, etuwa tayo hukunani. Wakile helo, waka kamu wakini ndini wumuja na mnaye.